Itsʋ dʋ ɛfɛa ɔlɛ ɛkʋɛdi bʋakʋ ʋwolowʋ ayixla lakɔlɔ dui nʋ wɔlʋlʋa kɔyɔ nana ɔlʋ aka itsʋe tɔdʋ ɛfɛa ɔmanamʋ ɔmimi yayɔ kpatsa ketsʋkui meyakɔ mʋ itsʋe bʋakʋ ɔlɛ awla fetsʋkʋa mɛ yamʋ nʋ wi ɔbezi nayava mɛ alʋɛdini afɔnazɔ nʋ itsʋe ɔkabi nakabi bʋa kɛmakɔsʋa ɛsɛ kakakʋ itsʋnananʋ mimi lanʋ mɛ ɔvɔ nadʋ kayi wʋ ɔlʋlʋ ta wʋsɛ nʋ ɔvɔ aka kʋmʋ ɔlɔdiɛ ekele ɛsɛ diyɛ la mɛyamʋ nʋ ɔme minʋkɛ ɛdisʋ yakʋtʋ bi alo ɛdisʋ yakʋzɛ alɔtʋ mɛ itsʋ ta dʋ ɛfɛla ɔtalɛ inyeli ayɛkʋ kʋ wʋ ɔlʋ lʋ lakʋ banayɔ nana ɔlʋɛ bʋakʋ abʋɛ wʋ mɛ itsʋa nayɛ nʋ nʋ ɔsɛ nʋ yemimi alo kri di dʋ ayɛtʋ.